दान सम्बन्धी कार्यक्रमन में आपको बहुत ज्यादा नाम होत है। दान सम्बन्धी कार्यक्रमन में छोटे लोग आपकी मदद लेन आत है। और आप लोग उनकी मदद करत हौ। जीते आपको नाम बढ़त है। और अगर कोई आप कोई पॉलिटिकल पार्टी मा हौ। तौ ईमें तुम्हौ बहुत नाम उच्चो हुईए। जीते चुनाब जितवे की कुल सम्भावनाएँ बढ़ जाति है। दान कराibe ते आपको भगवान की दुआ मिलत है। कपड़ा दान करिबो भंडारा कराइबो खाना का दान करिबो। जौ सब दान करिबे वाले कटेगरी मा आयी जात है। जौ सब करिबे से आप एक बड़े आदमी माने जात हौ। जौ कराibे के लये आपकी आर्थिक व्यवस्थाओ सहीं होन चाहिए। ईके मारे आप जौ कराई पइयौ। लेकिन अगर आप दान कराई लियो। तौ बहुत पुण्य कमाइयो। पुराने जमानन में तौ लोग गऊ दानौ करत हते।